Handi lesdi be ummatoore lorna hakkilo dow jonde jam duniyaaru, ngam to wala jonde jam, kala ko goddo yidi wadugo pat wadata ngam soinde jonde jam chaka ummatoore.